Ny fomba ampaharitra hena alongany raha fahafantarako ananjy manokana, vô-vô hoe igny vô azonao avy ta bazary igny, de tetitetehanao majinijinika ohatra de asaligno, de eo-akeo koa raha ohotra hoe izy vao azonao igny ndraika koa de raha managna frizidera ma anao tonga de asofokanao akao, de zegny ny fomba azo itehirizagna ananjy eh.